टेलीफोन मा एक माइक और स्पीकर होन्दी। जब हम बोलदो त, हमारी आवाज़ माइक की आवाज़ के रूप में बदलके दूर तक चली जादी। फिर, दूसरी साइड का टेलीफोन वि आवाज़ के सुनी के स्पीकर सी निकालदु । दोनों फोन के बीच तार या वायरलेस सिग्नल से आवाज़ पहुंचदी, और हम एक-दूसरे से बात करी सकदा, जैसे हम पास ही महसूस करदा ।